நான் வீட்டில் இருக்கும் விலைமதிப்பற்ற பொருட்களில் என் வாழ்க்கை அறையில் உள்ள விளக்கு ஒன்றாகும், அதன் உணர்வு மதிப்பு மட்டுமல்ல, அது கவனிக்கப்படாமல் இருக்க முடியாத ஒரு விளக்கு என்பதால். பல அம்சங்கள் இதை சிறப்பாக்குகின்றன: கிட்டத்தட்ட உச்சவரம்பு உயரம் வரை நீட்டிக்கப்படும் அதன் கம்பீரமான வளைவு, அது வழங்கும் சக்திவாய்ந்த விளக்குகள் மற்றும் அதன் அற்புதமான பளிங்கு அடித்தளம், இது ஒரு தனித்துவமான தொடுதலைக் கொடுக்கும் மற்றும் சந்தையில் உள்ள மற்ற தரை விளக்குகளிலிருந்து தனித்து நிற்கிறது. ஒவ்வொரு இரவும் எனது வாசிப்பு அமர்வுகளின் போது இது எனது உண்மையுள்ள துணை.